Tomi himmini kuɗe am kogimmi miwaɗa hanjum won jande, mihosha dettere alqur'ani am koder woya am mi waɗaka jangol, tomi jangi ko jangai mii mihimmini kotomi somi sedde todum deptere jogimi maa saimi maɓɓaɗe taw miwalo miofta, mikunno kira'a miwaɗa ninki, to ɗoiɗi harmi ɗano tobo ɓingel am fini mi hoshagel ngel musina, a'ah tobo kugal ngongal wurti bawo mihimmini ngal am, teɓuki polle a- a teɓuki nyolo, tanyol kuɓeje mi umm miwaɗa ngal. To wala ngalgaɗaimi muhimmini jande am miwalo miɗano hanjum won kuɗe ɗen <hesitation>